عشره عشرين تلاتين أربعين خمسين ستين سبعين تمانين تسعين ميه، <laughs> ضحكت عليكم ، بس لو عايز الخبطهم؟ الخبطهم بس هو كده حلو زي الفل مش عايزة الخبط اكتر من كده علشان مهاراتي في اللخبطه رهيبه